Harusi yabowa harusi yabowa ni- ni ira yevantuu vii ye ndiree vyaboowa, maa vakakubaliana nokubaliana nokubaliana na vazazi vavo, novina hono apakusi apareta vu- vunugu tukuu.